Ho dezimidifikatɛr o ɲa iro oma dɛmu ho prinsipu so o wusu ni we le o wusu ni we le yirawe a subari ni zun diɛ'a a ni we wɛni zun mɛ nibe we a subari mu zun a subari ni zun yi abe han twa cruru mibini tanu waati fa o subari o zun to mu yi'a mu to mu he to mu he dɛ